Mam wum ti fu loŋeri la timpaalega. Oo Akolego, timpaalega wa ti fu lɔŋera wa, mam ka mi dum yeti fu ka iŋɛ sɛla bini, gee mam tari sira sakirɛ ti fu san paɛ bini, fum n de nɛresɛka tarana la, fu wan dikɛ fumiŋa biŋe tiŋa, zamesɛ tinsɛka ti fu yɛ'ɛsa wa nɛreba n vɔ ba vom se'em, dɛna wuu, nanana bii zina beere wa, nɛra ka paɛ ayima tiŋa, sɛkɛ amiŋa saazuo, ti eŋa mi gana, bii eŋa nini n yu'ɛ. See ti fu dikɛ fumiŋa biŋe tiŋa, zamesɛ sɛla ti ba ita la sɛla ti ba ka ita, ba diti se'em, ba tɔgeri se'em, ba yɛɛri se'em. Ba eeri zi'an la ba eeri san sɛka. Bala ti fu bɔŋa zi'an bilam la wan ana suŋa. Gee fu wan kɔ'ɔm paɛ kɔ'ɔm zɛkɛ fumiŋa saazuo, la kan ana suŋa bo fu la fii me.